Lesdi mai do mari mayo manga -manga, be yidi womarde be gime. Himbe do yaha mofta ha mayo mai, be woma be fija, robe be worbe, maube be bikkoi, ngam be wada ferto be seyo chaka mabbe.